Sy izany moko angah raha nagnantognako andreo io fa izay io zany magnany eritreritra andeha hagnano vakansy de i folerako io nefany raha vao sy tondrahina isan-kerignandro de karaha hafagna nefa zay akagny <hesitation> mety volavolandraiky mihintsy zay ankagny hagnano vakansy ankagny, de zany zany saika mba hangatahiko hoe raha ohatra ka misy fotoagna malalaka koa raha andreo azafady na de i- indray mandeha isan-kerignandro aza de mba tondray koa azafady fa <hesitation> hitondrasako voan-dalana mi agnie indreo avy akagny e.